أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي تغيير المناخ، يعني تأثيراته واضحة، متى إرتفاع درجات الحرارة? والتغييرات في الطقس، وزيادة الكوارث الطبيعية، هذي المشكلة تؤثر يعني على الزراعة والصحة بعد والإقتصاد <noise> وتحتاج إنه الواحد يتعاون دولي لحلها، وإذا ما تحركنا بسرعة راح نواجه يعني تحديات أكبر في المستقبل، فعشان كذا يعني لازم نكون جادين في هذا الموظوع ونواجهه <hesitation> بطريقة جدية.